Tao oe lo tasu dale safe mantolo tao leo oe dale tao masik fa basa sona mete tasak sona angkat leo.